Mop e mi naftira mop to wuro am, gam mi wogga suudu am, mi ittana ndu tuundi, tuundi keɓeteendi daga jaaɓille e ɗateeji ko riiɗi, mi wuttindira e moɓa an, mi wogga, mi wogga see to mi itti tuundi ɗi ndi, pat, taisa wooɗi.